Ñy mombamomba ny ñy sakafo an'Etiopy añe: Rozy añy tea mihina mofo fotsotsy ny ñy sakafo ndroze, bak'aminy ñ nilovandroze aminy ñy ndraza ndroze, manahakanjao ñy fihinanandrozy ñy mofo bevata matify ro malemilemy, <shushes> ñy finanandrozy ñy karazankena no ñy karazandegimy maro, masirasira ñy itiavandrozy azy, ñy fihinanandrozy ñy enjerà, io ñy mofo fototsy ny ñy sakafo ndrozy añ'io, matsiro.